Éjàká étté ámí sé ñyié k’ùfók ájìd ádé ítíòn. Éjàká éká ámí sé ámí ñyíé k’ùfók ájíd ádé ítíòkéd. So éjáká éká né éjáká étté sé ámí ñyíé ádédé k’ùfók ájid.